No ega Inglüsmaa om sääne peris huvitav maa, selle et <hesitation> tuu kotsilõ ma nii pall'o ei tiiäq, aga sääl oll' kavva aigu kuninganna, nüüd om kuningas.